Emi yiɗi gimi ndenno, eɗi mbeli hettindaaki. Emi nana belɗum majji sosay, eɗi miccitinan ko saali, eɗi kollitan kujeeji ɗuɗɗi, bana muñal, e elewre, eɗi kollit, eɗi kokkan hibaru, siyaasa, lesdi an ndenno.